ndika wad dgo doona kaf doona nditdika wad mari haj'e hado wa kati ndo oona wad doona wad doona wad wad wad doona wad upaya wad haj'e kana wadata ndam latu gomak o bani walan mo utira sosai